Ve <hesitation> ko navida <noise> jɨꞌɨi <hesitation> ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i viko, ko veñu'u navida, <noise> mayu livi ki jo'o táaso mayu, jɨ'ɨi viko ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, naja'aña'a martuma, <noise> viarnexi ɨ́ɨ́n koo viko kiji ye lutu kiji, livi ni yee tuku livi ni ka kala'nchi lit-kua'a litandeyu ni ni kua'a, te kivi ndɨyɨ ñe'nu, vijilia, ndeyu ní, te ndɨyɨ ñe'nu ni kua'a kandu litandeyu, ni kuu kutu nuu santu, paan, chikue.